Amizao manko efa ne niakatra ny vidimpiegnana amizao fotoagna zao, izy zagny resaka légume biolojika ty anisany miakatra satria lafo izy ra hoarina amin'ny zavatra rehetra satria igny izy no mendrika, izy no agnisany mitondra fasalamana zegny ra hoarina amin'ny sakafo afa ze no mahantonga azy lafo, zany hoe zany agnisany sarotry ketreketreigny andrahoana ny lafo sakafo biolojika nefa izy mitondra fasalamana eo amin'ny vatagna zegny no mahalafo ananjy.